الله يكرمكم يعني أعتقد إنه الكلب, يمثلني بشكل جيد, آه لأنه وفي, أننا مرة وفي, مخلص, ويحب يكون مع الناس, و <hesitation> إذا كان في مشكلة, أو حاجة يعني, ما يتردد في مساعدة غيره, دايماً حاضر ومنتبه.